Minya akwanya akɔ m'enyim bɛyɛ naawɔtwe a biibi biibi bɔn besi a emi mɔhwɛ esiw ano ama ndzɛma atotɔ yie. Nna biibi nna mereyɛ na adagyer nnyi m'afa mɔhwɛ dɛ dɛm naawɔtwe no na makɔ m'enyim no muhu adze a mereyɛ na ebi a munntum nnyɛ no no ho nsunsuando ama meetum etu ho anamɔn ntsɛm naegye dzi dɛ ɔno na ɔbɔboa.